Ndakhakhola bukhala bukhala bunji khurula tu oo sephen mpaka twenti twenti foo. Ndakhakhola bukhala bwa khukusia emikhonye. Ezungushi mikhonyieeee. Efaida ye mikhonge neindahi, ndakhanyola efaida mumikhonye faida endahi sana, ndakharura obwena oo ndekhatchiaka khusamba matuma. Khusamba matumaaa matuma lituma lilala nasamba nokula nende kumi, ne kumi noosamba nokusia ishirini nenyola efa-efaida ye ekhumi. Ino khandi enjamsha enjamsushia amatuma, lituma engurire kumi enjemsha engula twenti, nengusia twenti. Ndakhakhola bukhala bukho kusungusha tsinjuku. Tsinjuku khandi shiosi sihili chimbi tawe, tsinjuku khandi efaida yosi niendahi. Nakula mokorokoro mulala, tirii fifti no onyola khandi eraida tirii fifti. Ndakakhola bukhalo bhooo eshidayo bukhalo bu khuungushia bindu, weinie weinie mbasu, weinie khufula, weinie na mateso ako kosi. Lakini faida yene eyo shili imbi ta. Nende mkalu mpaka ndali nizungushia mikhonye neingua, neingua mpaka nifunikha khashilenji, nenja neshirekha. Mikhoye shiakhainia yale. Mikhonyi matuma khusamba, matuma khuchemushia, tsinjuku khukaranga nizungushia, ndakhakholakho biashara ibo khuluono sana ,biakhasomilia omwana, khurura baby class paka form four. Isaino alimu college <hesitation> ebiokhulia bino biakhandusia yala sana, embolanga mundu yenyanya bukhiala, bukhala bwa khusamba amatuma shipiro bibita, bukata bu yomberepo kutsia tsi ngubu, bukhala ba kusamba matumo bwa khakhonye, bakakhonye be busingo ne bakhakhuba esimu ne barumila kate ke sukari. Mwana na alwala munzu, emusilikha khana na mapesa kilokho na omapesa kene heinie mubukhala buso khasamba omatuma. Eno omwana wa khabili khandi yesi ndakhamusoma, mpaka yakhatukha class sephen khulala tsa khumatuma ako ndi nomwana wa khataru khandi yesi asili khutsia khusikulu ta alina miesi tsinne lakini khandi na amatuma tsa ako khulia khurunga inu enionga tsa mubskhala ma tuma na amatuma sekenakhai nyambukhalapai amatuma. Embola omundu yesiyesi orachiaya biashara bio khusamba amatuma ta, ne biashara bulahi, khu ya khakhonya khu. Biakhainiakha yale ndakhamayaya maana ye biashara bieni ibio biashara biene bio khusamba amatuma biene inio khanda nandi ndiipanga nabio engulamo kata omukunda nduombashamo lakini bijahii bwo ebiashara buno ni bubula expensestawe. Ndiichinjira omwene, sirunga inzo tawe ndiechinjira omwene enjia enyusie jioni engalushe khurura asubuhi enyala khubukha ekhule tsikasi chianja kwanza eruye ndusie ebindu adeshere abana echai saa nne khenjie khusokoni khukula omatuma kene aka ia nditse esambe mpaka jioni saa kumi kha njie khukasi amasaa kabili engalushi eyombili kata amunde wa ofisi obushiro kata saa kumi na mbili. Nio sichira ndayanza biashara bio khusamba omatuma.